Ŋa kɛ́ yɛ̂ a wɛ́li ŋa sia ŋa kula nɔii ŋí su ɓé ŋa li nɔii ta kpɛni su ŋa pa kɛi wɛ́li ŋa li yɔɔ-ŋa lɔ̀ii nyii kwii-ŋa da doli a Americal. Ŋa pâi kɛi wɛ́li ŋa li Americal. Fé ya kù lɔii Laibia ɓé wɛli fé ma, Laibia ɓé wɛ́li ka mai kpɛni fêi kú lɔii sɛŋ lɛ́lɛɛ támaa káa zu. Nya ɓa ǹya ŋai tí. Kú yá ŋai ka nɔii ŋai bɛi dí lɛlɛ-ŋai. Kú nyéei-ŋai nyii kwii-ŋai da pa díkɛ gòni kula tí zu nyii da kɛ́ mai iron ore kelee káa kú lɔii su. Kɔni kao-ŋai nyii da kɛ́ mai damaŋ, góo-ŋai tí kèlee káa kú lɔii su. Ŋurii-ŋai, kú wola-ŋai, kèlee a kɛ̀ kulɔii káa a lɔii lɛlɛ. Kɛlɛ, kúkelee kwa lɛɛ nɔii ŋa ɓé a gɛɛ kúkɛ zaâi lɛlɛ-ŋai ŋí kaa vé pâi kpóma tíi kupɔ. A pâi kɛi a lɛlɛɛ a gɛɛ kwa ŋai ŋí kú li nɔii ta kpɛ́ni-ŋai su. Kú lóno kú nɔii maa mɛni ma. Kúnuu nina-ŋai káa. Ku lóno nuu lɛlɛ-ŋai pɔ. Kwii kpaya-kpaya-ŋai. Dia sɔn kao káa díyee, kwa pɔri díkaa kwa dia-ní ku see ku lóno kúku lɔii mɛni ɓó diɛ. M̀ɛnii ŋai káa kú nɔii ŋa, zaâi kaa kú lɔii su bérei kwa pɔri maa pene-ní la a gɛɛ è kɛ́ a kapa nyii kwa pɔri kulɔii tɔ́ɔ la. Kpaa máŋ a pɔri le lii a Amereica ŋa ŋá tarêi ta pere mai. Ŋa pɔri lii ŋa sɔn mai kɔri nyii ŋa pa polu Laibia ɓé ŋa pɔ pɔri kpɔma maa tɛɛ nia-ŋai pɔ́. Kpɛ́ni fêi ŋa gɔlɔŋ mɛni nia- ŋai da tɛ́ɛ su lɔii ŋa bɛi. Nia-ŋai da tɛ́ɛ mɛni támaa su kpakolo-ŋai dámaa da loŋ kaa nia-ŋai día dí dí lɛ́ɛ dí dí tóo dí li dia dínia bama. Ǹyaŋ da li nîa-pɛlɛɛ dí da sɛlɛnii nɛnii-ŋai dia dikɛ dí kula zu. Díkɛ dí láa nɔ́ mó dí mu. É lɛɛ la su támaa ɣele fá kpîŋ li kɔlɔi pɛrɛ mu. Ya ɓe gɛi ŋa Ɣâla a kpɔma tɛ́ɛ mɓɔ́ ŋa li ŋa sia ŋa li yɔɔ-ŋa ŋa pâi sɛŋ mai kɔri naa. Ŋá sɛŋ mai kɔ́ri ŋa kpɛ́ɛ zɛŋ mai kɔri ŋa tela pɛ́lɛ fɛli kɛi. Ŋá lono nuai ŋai pɔ́ a gɛɛ kwa dia-ní kú tii kɛ́. Kú tíi kɛ́ɛ a pâi polu ŋa lɔii su Laibia bɛi. Laibia wɛli káa mai Nya ɓa zu nia ŋai. Ǹyaŋ ŋa ŋgòno tée a gɛɛ kwa dia-ní kwa pâi wɔ́lɔ-wɔlɔ kɛ̀i. Tíi kélee ŋa yee pili zu ŋa wɛli a gɛɛ kwa nia-ŋai kútii kɛ́ gie ma. Nia-ŋai nyii ŋai kpakolo ŋai da dítoo polo. Nia-ŋa damaa díkɛ wɛli dísɛŋ kɔlɔŋ kɛlɛ yɛ̂ kpàkolo ya pa, ya loŋ kaa nɛni da ma loŋ tɔnɔ loŋ feerɛ, zaaɓa nia-pɛlɛ-ŋai ílɛɛ nɔ́ nia-ŋai dia ílii yɛ̂. Díkɛ dí mu díkɛ kolo dí mu. Dí kɔnɔŋ lɛlɛ fé mai, sale lɛlɛ fé naa a gɛɛ dí ziɣe, kɔlɔi pɛrɛ <hesitation> lɛlɛ-ŋai fe naa da ní ŋai da pɛ́lɛ kɔlɔi pɛrɛ mai dífe pài gbɛɛ. Da pâi pɛ́lɛ lii kɔlɔi pɛrɛ mu dí dí gula zoŋ kao mɛni mai. Dífe pâi lii kɔlɔ naa taa. Damaa ɣele tí- dí pîlaŋɔɔ díkɔɔ-ŋa ya gaa Laibia ɓé zurɔŋ lóŋ ŋai da nia lóŋ ŋai dí pìlaŋɔɔ díkɔɔ ŋai kukɛ kɛ́ diɛ zooko-ŋai. Kɛ́ɛ kú nia-pɛ́lɛ-ŋai ká tí. Dí náŋ ní da dílaa kúla dí m̀ɛnii. Dí kélee díkɛ a dísɛlɛŋɔɔ dí- lee ní dia nyaŋ dífe pɔri ní dí gula zu a lɛlɛ. Dífe pɔri ní dí tɛɛ kɔlɔi pɛrɛ mu dí gbɛɛ. Dí dí pɔ́ káa sɔnyɔ̂ŋ kɛi. Sɛŋ-ŋai dí bu díŋuŋ sui ǹyɛɛ mai fé nɛ̃ɛ ní di bu díŋuŋ nya ɓé da bui díŋuŋ zui. Dipɛlɛɛ a sãa-ŋai miiŋ nyii maa fé nɛ̃ ní a gɛɛ dí mii. Mɛni ŋai tí ɓé ŋa li pâi kɛi yɔɔ-ŋa, ŋa pâi gɛi a ŋúŋ ma kpiri. Ŋa pâi maa kpananii, ŋa tɔ̂ɔ a gɛɛ ŋa sɛŋ ma kɔri. Nyii ŋa pa polu; ŋa pai pâi polu nyii kwa núa-ŋai kwa pâi pɔri tíi kɛi. Kwa pɔ pɔri tíi kɛi a gɛɛ kú kpɔma tɛ̀ɛ nia-ŋai pɔɔ, kú dítare tɔ̂ɔ kú lɛ́ dia a gɛɛ dife nia- nia-pɛ́lɛ maa sɔlɔ ɓôi lɛlɛɛ a gɛɛ dí díkpîŋ kpɛ́tɛ. Dífe pâi kɛ́ nɔ́ nia-pɛ́lɛ maa sɔlɔ ɓôi díkɛ dí too nɔii su bɛi díkɛ sɔnyɔ̂ŋ-ŋai kɛ́ díkɛ tɛ̀ɛ díkɛ a ŋuma ɓéla. Kɛ́ɛ da díkpɔɔi dí tàre a gɛɛ dí gɔlɔŋ a gɛɛ berei da pâi nia-pɛ́lɛ maa sɔlɔ ɓô la, nia-pɛlɛɛ damaa dífe pâi kɛi nɔii su bɛi díkɛ tɛɛ. Díkɛ bere ŋa mai, díkɛ nûa dí sãaŋa soŋ díyee, díkɛ pɛrɛ ŋai wolo, díkɛ ŋuma ŋai kɛ́, díkɛ tɛ díkɛ yeŋ. Mai li ɓé ŋa pâi mó. A kɛ́ pere a kɛ́ zu ŋa li yɔɔ-ŋa. Ŋa li ŋa li sɛŋ maa kɔri. A nyii ŋa pa polu ŋa pâi kpɔ maa tɛɛ ǹɛ-ŋai pɔ́. Ǹɛ-ŋai mɛni ɓé kili-ŋa a zu. Kɛtɛ A gɛɛ ŋa pa polu ŋai gaa pere kwa pɔri tíi kɛi la kwa nia-ŋai a gɛɛ dí díkpîŋ díkili kɔ́lɔŋ a gɛɛ mɛni bérei da pɔri tua la a dikpɔɔi. Pere da pâi díkpîŋ mai tɛ̂ la. Dífe pâi díkpîŋ mai yenii nɔ́ a time kelee da kpàkolo ŋai kaa foŋ-foŋ da pai dɛɛ dípɔ è dílîi kula dí koo sei. Kpakolo ŋí a pai kɛ nɔ́ dia ŋa wɛli a yɛ̂ da koo siɣe. Ŋa wɛli a yɛ̂ da koo siɣe kpa. Da pâi kɛi a díkpɔɔi díkpɛtɛ pere kɔlɔŋɔɔ a gɛɛ time dí wɛli dí goo sia la maa time ɓe da pâi koo sia la. Kɛɛ dífe pâi kɛ́ nɔ́ tɛɛ díkɛ nia-pɛ́lɛ maa sɔlɔ ɓɔ̂ nyaŋ kɛ́i fé diɛ. Díkɛ nɔ bɛrɛi ŋa, bɛrɛi si- si- saa ŋa mu. Bɛrɛi ŋai nyii dífe ní kpɛɛ ní mai naa ɓé da ǹyîi naa. Mai le ɓe ŋa pâi môi yɔ ŋa kɛ ŋa kɛ́ ŋa lóno nûa pɔ. Ŋa kpɛɛ sɛŋ mai kɔri, ŋa pâi lonoi nûa pɔ kwa dia ní kútíi kɛ́ gîe ma. Gɛ tela pai Laibia bɛi, kpɛ́ni fêi Laibia ɓɔrɛ wɛli fé kpɛɛ ní mai. Ǹyaŋ ŋa wɛ̀li ŋa tíi kɛ́ ŋa lɔii su, kpɛ́ni fêi ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ ŋa lɔii káa a lɔ́ii nyii sɛŋ támaa káa zu nyii a pɔri kú lɔii ɓuu ɓoi. Kɛ́lɛ dîa díkaa kú ŋuŋ tɔɔ ɓela, dia ɓe dífe ɓèrei kɔlɔŋ da pɔri sia la a gɛɛ kúlɔii ɓuu è ɓoi. Kɛ́lɛ a kɛ́ nuu kɛ́ɛ yɛ̂ kua, kwa li kwa sɛŋ- kwa kú tarei ta pú mai kua pa polu kwa dia ní kwa pâi see kukɛ lóno. Kúkɛ dí tare tɔɔ kukɛ tene tɔɔ a bɛrɛi nyii kwa pɔri tua la. Nya ɓe gɛi nyɛɛi ŋa pâi kɛi wɛli ŋa sia. A pâi kɛ́ a lɛ́lɛɛ a gɛɛ ŋa sia.